Аввал обро дар хона хомӯш кунед. Баъд крани кӯҳнаро кушода, резини дохили онро тафтиш кунед. Агар резини корношоям бошад, онро иваз намоед. Сипас, кранро боз ҷамъ кунед. Агар шориш идома ёбад, ба усто муроҷиат кардан лозим аст.